<hesitation> Ilay mamatotra kravaty aloha izaho mahay e. Fa zavatra zavatra tsotra kely sady misy fomba anaky roa no famatorana azy fantatro. Fa raha ohatra hoe ilay olona manodidina anahy an, tena tsy matetika rehefa hoe mankany ampiangonana ihany angamba no mahita olona manao manao kravaty fa na any am-piasàna ary tsisy manao an'izany kravaty izany.